Fagnamboara pizza! Raha mbola sy namboariko izy io, satria raha ia te hihina pizza ia zay da mandeha amiregny mpivi- mpivarotra pizza reny da mihina fa maro e raha afangarony amignao, raha zay zasy no, no tanisaina hoe, hovidia an-sena mety tsy ho araka gne poso zay fa aleo mividy ny efa vita avao sy de hay, sy mahay magnambôtry pizza roky ia.